Ñ'antony ilà ñy tohatse: -Hañamora ñy firioriovany ñ'enta noho ñ'olo aminy toera raik'ao. -Manahakan'izao ñ'olo lafa hiakatsy aminy ñy traño añabo mila tohatsy, mba ahañamora ñy fijotsoany noh ñy fiakaran